Omwanya owangayighomba eriyamu nimwanya mughuma; ngayighomba erighenda emaldives. Emaldives nimwanya oweriyamu tu basi ighukayahumulikanaya obwenge, imuka imukayayanza iwe namwira waghu kwihi namukali waghu. Nimwanya owa- owakakuha ekyindi kyisosekanio ekyekyihugho. Nimwanya owaghukayamu iwa- iwalhangira ebindi bihangikwa ebya nyamuhanga abya inakathoka erihangika; ngeribya ighune okwamaghetse, ghukaghendera okwamathu, ghunemusatha sa ne- nebihangikwa ebikasathira omwamaghetse ngamahere amanenemanene ayu. Ekyikaleka omwanya oyu ingayighombaghu, nimwanya ahumulikene kandi nganza ingathayamu nomundu oyonganzire, ithwathaghunzayu obuthuku bwethu, ngathabugha indi ngamezi asathu ithwabya ithuneyu, isithuli omwabandu abakendithutokerera.